أبويا لغته الأم هي العربية، هو دائمًا يتحدث معنا باللهجة العمانية، هذا الشيء ساعدنا نتواصل مع أهلنا وأجدادنا بشكل أفضل، أما أمي فهي تتحدث العربية باللهجة الخاصة بنا، وتحب تحكي لنا عن عادات و تجاليد عائلتنا، أجدادنا كانوا يتحدثون نفس اللغة، وكانوا يحرصون على نجل الثجافة لنا، وهذا يعطينا فخر بهويتنا.